Ny vidiñy tômôbily vaovao amiñay atiky se da mañakaikikaiky ny sankaranty miliaon a <hesitation> dariary eo ny pri ny. F- tômobily efa niasa da mety eo amiñy sanvainmily ariary eo.